Ny faharetan'ny voatabia amin'ny boaty ndraika amin'ny tsy ihinanako anazy koa dia eo amin'ny iray volana eo dia tsy afaka mihinana anazy ankoatran'izay koa aho raha ohatra ka mbola mihoatra an'izany.